सबभन्ना निक्कैरी च्याउ भुट्टो कसरी हो भन्ना छौ भने पैल्ली बजारहै ल्याया च्याउखी पखालपुखुल अद्दो पण्यो । तैगी खण्खणाना है पानी निखद्द दिनुपण्यो । निख्र्या पानी भएपछि अगेठ्ठामी तेल तताउनु पण्यो तेल खराउनु पण्यो । ताइनो नमाइगो पैल्ली तनी पन्चफुरन दाना पड्काएर च्याउ पखालपुखुल अरी तयार बनागो च्याउ भुट्यालै भयो । नत्रभने प्याज स्याज केके हाल्लो छ पैल्ली प्याजस्याज भुट्टो पण्यो । भुट्टिसक्क्या प्याज भुट्टिसक्कीन्झाइ <hesitation> पखालेगो च्याउ भुट्टाइ लागि तयार भ्यागो च्याउ भुट्टु पण्यो । अब ताइनो चाइया आफ्नो स्वादअन्सार नुन हाल्लो पण्यो एकछीन तै च्याउ भुट्टिसक्केपछि अद्दो पण्यो त्यो चाइ । अनि स्वादअन्सारको नुन हाल्लुपण्यो । नुन हालिपछि गिजगिज पानी आउनो छ । पानी सुग्या पानी फुटेगो हुन्या त्यो सुक्त दिनुपण्यो । पानी सुकेपछि ताइनो <hesitation> मरमसला जेजे चाइन्छ । जिरो धन्न्या धुलो अदुवा रे लसुनगो पिनीबन नमाइगो त्यो पनि हाल्लुपण्यो । हदेलो सदेलो खुर्सानी सप्पै हालेरे एकछिन अज <hesitation> भुट्टुपण्यो । अज ताइनो नमनमाइ टामटर खान निगो लाग्दो छ भने टामटर नत्र टमाटर हालिन्झाइ त्यो नमाइगो गनाजस्तो हुन्छ । टमाटर नहालेर त्यहि मरमसला हालीबट एक सक्कबार सम्म तैगी भुट्ट दिएपछि त्यो निगाल्यो भने बबाल च्याउ निगो हुनोछ ।